La raha hoe fomba fiasan'ampoly aloha, koboha tse fameloma azy iny, bakeo velo i egny. La mazava antrano ao. La mbo hoe trano raiky trano roa aloha ah le laha mazava tratsin'ny azy.